سلام عليكم كيف حالك أخوي؟ بالله تدلني وين أقرب مركز شرطة هنا؟ والله إني أول مرة آجي هذا المكان، وما أدري وين مركز الشرطة، ضروري أعرف وينه، إيوا دلني بس في أي شارع من هذي الشوارع ، هنا من يمين وبعدين.